Ny fomba fanaovana smoothie: tetehana majinika ny voankazo. De atao anaty milina fitotoan-tsakafo miaraka amin'ny yaourt. De ahodina mandra-pahalemin'izy ireo. De araraka anaty vera de izay.